kiti yu´yu kuu ña ti nto ñuu ntiu kuu xintiki a ta masu ri ra kò´o ko kue ri ko loko ri ya ri ta kini ri ra a´su ntasa ka nahua a´su tyitu ri asu kua´u sa´ya uri kuau takui ko´ri kua´un asu ña kua ta´un tiama kua ta´un ra tivi ixti so´ri kani ri yo´ra tika kuu ri saayu yu tyi nanu ri´a kuee´ri yaa ntiki ri ya kuu ka´ni ri yo tyi ti kini ku´ri nuu mintiu ra inka kua kutu ku koo tanu so koo, koo ite koo ta´yu koo kantiu siri ñuu ntiu tika ra na tuvi ri yo ra ya ya´ri ya tata´n yaa ri ko tata´n ra naa kue kuntue ve´e ve´e na ñu sama yaa´ha kutata yo ra tana ntanina tata´n ri taru ko´ra kò´o ña ra ta tika ku´ri yuuntiu tyi tika kuuri xii´n kiti kii´n nto ñuu ntiu.